في ضوضاء تصعب علي النوم مثل صوت نباح الكلاب اللي يكون عالي في الليل وأحياناً نسمع صوت الجيران يتكلمون بصوت مرتفع يقطع علي النوم، بعد صوت بعض عقارب الساعات يحسسني أتحسس وأقعد أفكر في الوقت ولو كان في بكا أطفال فهذا يزعجني بعد، الضوضاء تضايقني وتخليني أستعدي وأحتاج وقت طويل عشان أرجع أنام.